طبعا لغة والدي هي العربية ويحب يشاركنا طبعا قصص عن التراث ، أمي <hesitation> أيظا عربية لكنها تحب اللهجات الأخري وال-اللغات الاخري ، زي الإنجليزي أجدادي طبعا كانوا يتكلمون اللغة العمانية الخالصة ، عندهم أسلوب خاص في الحديث وكده ، القصص اللي يحطون دايما يعني تكون مملوئة بالحكم والتاريخ و-والأصالة ،أحب أسمعها الصراحة لأنهم يحملون ثقافة غنية وهذا يعطيني شعور بالإنتماء لهذا التراث العريق.